أفضل موسيقى العصرية الحج لأنها تعكس طيات ثقافية ومشاعر الحديتكى موسيقى فيها جو يعني اه تعطيك طاقة تخليك تعيش اللحظة أما الكلاسيكية بتكون مكررة معروفة لها طابع خاص لكن عندها أوقاتها لما تكون تبى تكون هادي أو شي.